Juë ëch ni'ixë yë t'saps, yë put's, yë giñ, yë t'suxk, yë moradëbë, yë rosado, yë azul je'e ajtyë dun na jamyet's tyam.